Kôa resaka biby <hesitation> misaigny <hesitation> manam-pagnàha zao, ôhatra kivà, kivà zegny zay raha volagnin’ny tegna mahay tsy volanigny fô baikon’ny tômpiny zaigny arahiny, ôhatra tômpiny nandeha iboaka lakoro igny, tsy mahazo magnarakaraka zah ôhatra, mijanona ake to de mijanona izy. De boeza zao koa mbô mahay, mahay manara-baiko. Ôhatra izy mifiopiotra fôgna, tsy mety megny, to de volagnin’ny tômpiny to mangina mba mahay mangina manaraka baikon’ôlo.